हम कोई भी पार्टी में गए हैं और वहाँ देख रहे हैं। कि म्यूजिक इतना तेज बज रहा है। कि जिस कारण से हम अपने दोस्त के साथ बातें नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आप जो म्यूजिक बजाते रहे हैं। उसके पास जाकर उनके कान में तेज से कहिन कि म्यूजिक को थोड़ा धीरे कर दो। ताकि हम अपने दोस्त के साथ यहाँ बात कर सकें। यह चीज़ पे वो आपकी बात सुनेंगे और म्यूजिक को कम कर देंगे। आप अपनी बात कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ी देर बाद वो अपनी आवाज़ को फिर से तेज कर देते हैं। तो आपको कहिन कि अपनी आवाज़ को कम कर दे। न कि आप उनसे बदतमीजी से बात करें या किसी भी प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करें। जो कि पार्टी की रंगत को बिगाड़ सकता है। क्योंकि आपको भी यह शोभा नहीं देता इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना चाहिए।